المكان الذي لم أزوره بس أتمنى زوره هو الأهرامات في مصر دائما تجذبني بتاريخها العريق وغموظها الأهرامات تمثل إنجازات هندسية ومدهشة ومعجزة خالدة أحب أعيش تجربة استكشاف هذا المعلم العظيم كمان تاريخها الفرعونية وثقافتها أرغب في التعرف عليها وعلى تفاصيلها أكثر عن الحياة عن ذلك الزمن.